रशियन संस्कृतयेचो इतिहास खूब महत्वपूर्ण आसून कला संगीत साहित्य हाचे खातीर ताची नामना आसा। रशिया'तलें लोक कुटुंब, आदर, आनी अतिथि हांक खूब महत्वा दितात। नवे वर्स आनी धार्मिक उत्सव सर्किल्लें सुटी ते हाँक मनायतात। रशियन जेवणात डम्पलिंग सर्किल्ले पदार्थ आसा। पारंपारिक संगीत, नाच, आइस, हॉकी सर्क्या खेलांचोय लोकांक खूब आवड आस्ता।